Quandu vo a mercal alimentus al supermercau o el mercau, la cantidá d'artículus que mercu pos pendi delo que precisi. Angunas vezis mercu una variedá grandi d'artículus, comu frutas, verduras, carnis, pesca, cerealis... mentris qu'otras pos mercu liquiamenti assín lo que precisu pal día. Comu tola genti, me piensu. Craru, i tamién pendi delas pressonas qu'aigan encá mía n'essus momentus.